ⵡⵇⴰⵍ ⵡⵇⵢⵍ ⵡⵇⵏⴷⵍ. ⵡⵇⵔⴰⵀ ⴱⴻⵍⵍⵍ ⵡⵇⵏⴰⵏ. ⵜⴰⵏⴹⵔⴱⵜ ⴻⵍⵍⵍ ⵡⵇⵏⴰⵏ. ⵏⴷⵍ ⴰⵍⵏⵇⵜⵢ ⵎⵏ ⵡⵢⵏ ⵇⵡⵟⵢⵜⴰ. ⴻⵍⵡⴰⵏ ⵀⵔ ⵜⵏⵢⴽ. ⵡⴰⵏⵢ ⵇⵔⴰⵣ ⵀⵢⵏ ⵍⵢⵏ ⵜⵜⴽⴼⵄ. ⴻⵍⵢⵡ ⵎⵡⵙⵜ ⵙⴽⵜⵡ. ⵜⵜⵟⵀ ⵔⵡⴰⵏ ⴽⵍⵎⵢⵔⵢ ⵡⴰⵏⵢ.